Köögiviljo puhul veidikene olõnõs, määnest sa tahat saiaq. Et ku sa tahat säänest krõmpsu ja päält veidikene krõpõt, sis tasus kas <hesitation> väikese leegi kotsil vai küländ kõva kuumusõ man, a ku sa tahat seest häste pehmet, sis tasos tedä pikembät aigu ja või-ollaq esiki väikese nigu fooliumiga kattaq.